Te parakulla kemi: shkopin çë mbahet- çë mban- te ku mbahet parakulla, manijën pranë u tilu çë bun mbzonjë sa të pështronesh ka ujët.